A ie ël lait dë vaca, ël lait dë feia, ël lait dë crava, ël lait dë bufala, pöi ogni lait a ven travaià, cuindi a ie ël lait inter opüra a i tiru vìa ën po dë gras e cuindi ël lait scrëmà e i lait ch'a sun a lunga cunservasiun